اول شيء نبدأ من الحي التاريخي اللي يعتبر جلب المدينة القديمة هنا تجدروا تشوفوا البيوت التقليدية اللي عمرها مئات السنين مبنية بالطين والحجر الشوارع الضيجة اللي كانت مسرح لكثير من الاعمال التاريخية والاحداث بعد كده بنطلع نتمشى على الكورنيش نريح عند البحر ونشوف الاجواء الجميلة خاصة وقت الغروب